Ñamaerambueve teta Suiza pe jokope jaereta yaesa jou jokuae bondue kesupegua <noise> erei yande yaiparavo kiraitako kiraitako yandepuere yaiti pipe kesu jaeramiñovi yauta torotiya kua churepegua jae jokuae yauta jokope jare guarnición